Vityin kaꞌin nuu tuꞌun nakumi chi tandɨꞌɨ‑ndo, yukuan cha kuaꞌaꞌin nuu tuꞌun tuꞌun loñi, marte, ñerku, jueve, viarne, sauru, domingu yukuan kuu kɨvɨ tandɨꞌɨ vitya yukuan ta kɨvɨ loñi kɨchaꞌa satyiñu‑yo ta taꞌan iyo maa iin tyiempu satyiñu‑yo ta kɨvɨ tyempu chaꞌnu‑ka <noise> marzu yoo marzu marzu o febreru kichaꞌa kutu kutu kuꞌu soko tyi yukuan kuakaꞌin nuu tuꞌun tyi sakaꞌnu iñi‑ndi tyi yukuan kuakichaꞌa‑yo takuñu maa kuiya chaa eneru, eneru kuu kɨvɨ yukuan ñuu kaꞌñi katyi maa‑yo iyo ñuu kaꞌñi iyo ñuu vichin ta taꞌan maa nuu ndyaa‑ndi ya kichaꞌa tyaꞌndya ñuꞌu tachi‑chi ndi ndutyi kɨvɨ loñi yukuan ta nuu kɨꞌɨ ndutyi nakatyi‑yo ndiꞌi tyaꞌndya. Kuatu‑yo naityi tya nuu iin vitya ta kayu‑chi ndɨꞌɨ kayu‑chi yukuan ta kuasatyii yoo‑chi yukuan kuu ndutyi ñuꞌun kachin ta iyo tuku tachi‑ndi itu yukuan ndɨꞌɨ keta ndutyi kaꞌñi mañi ndutyi pelon kuu <noise> yukuan ta kuaꞌan yukuan ta kicha naa kuu ta kuu tyii‑chi ndiꞌi tyii ñuꞌun ta kua tachi‑ndi ndɨꞌɨ tachi‑ndi cha kuakuu kaꞌndi‑chi yukuan ta kuaꞌan tuku‑ndi kutu‑ndi chiꞌin yata chiꞌin yata ta ndɨꞌɨ yukuan kuatyiꞌi‑chi iin tyiꞌi‑chi uu yukuan cha kuu uñi tyiꞌi‑chi ta cha vachi ita cha vachi koo ndyɨtyɨ liꞌi katyi maa‑yo ta ndyityi yukuan yukuan iyo loko yuva iyo loko ta chachi‑chi yuva ndutyi chiꞌin saꞌa‑chi mule yukuan saꞌa maa ñaꞌa kunduku‑chi ndyuꞌu rayɨɨ ta kachi‑chi saꞌa‑chi ta kachi‑chi iin kaꞌnu chiꞌun familia yukuan ta ndɨꞌɨ yukuan yukuan chiyukuan sa asɨn maa‑chi iso saꞌa asɨn maa‑chi tyiꞌi‑chi yaꞌa saꞌa‑chi muli muli kuichin yukuan yukuan kuu takuan kuu. Ñuu kaꞌan‑ndi ñuu ñuu indyu katyi maa‑yo yukuan naa ndɨꞌɨ kuu ta kuꞌu ndɨꞌɨ yuva ndɨꞌɨ kucha ndyityi <noise> chicha ndyityi ta yukuan kuana ityi ta kuatuꞌu‑ndi <noise> tuꞌu‑ndi nuu ñaꞌa‑ñi nuu ñaꞌa‑ñi tuꞌu‑ndi tyi makuu tuꞌun tuꞌun‑ndi ora tyi taꞌvi loko ndyityi ta chitya loko ndutyi kandya‑chi naityi‑chi yukuan ta na chaa kɨvɨ naityi‑chi cha ndɨꞌɨ tuꞌu‑ndi chaꞌa ndɨꞌɨ kandya maa‑chi naityi‑chi ta kuakiꞌi‑ndi ta kuakañi‑ndi nandaki‑ndi yuvi ta saꞌa‑ndi nuu yavi nuu kuakundya yuvi tyi tañi yukuan kɨꞌɨ ndutyi tañi maa kutya maa ndava nduku‑ndi karotye yutun tundutyi kaꞌan maa‑ndi tyi vaꞌa ndɨɨtun <noise> maa nakaa yuvi yukuan ta ndɨꞌɨ kañi‑ndi uu ta natyiso vaꞌa‑ndi chii nuu tatyi nandɨꞌvɨ tutɨꞌvɨ‑chi kuaꞌan yaa‑chi kuaꞌan miꞌin kuaꞌan yukuan ta nduku ndyaa vaꞌa‑chi yukuan kua loꞌo kachi‑ndi iin loꞌo xiko‑ndi aan yukuan ta ndɨꞌɨ van yukuan nuu iyo ndoo yukuan tyaꞌndya ndoo. Ta kava xiꞌin torpichi torpichi kaꞌan maa‑ndi soo tropichi yutun ñaa yukuan tyikun xiꞌna‑ka nduku kiso‑ndi nduku tuñaña nduku yutun vita tiyucha vatyi vita kundya ñuꞌu xiu kaa tuu kuaketa pañela kaꞌan maa‑ndi iya tuna chaa kɨvɨ nuu ñaa takua kaa ka uñi ndukuita‑ndi chiꞌin torpichi ta ndukundya kɨtɨ kava‑tɨ ndoo ta kua keta pañela ndɨꞌɨ yukuan yukuan ta nuu iñi keta pañela ndoo minuu ra‑chaꞌnu chiꞌin kaa tuku kuee‑ka keta cha kuaꞌa tuku uu taꞌan‑ndi uñi taꞌa‑ndi kaꞌndya‑ndi ndoo cha kuu tyaan tuku vitya yukuan tyaꞌndya ndoo yukuan yukuan ta ndɨꞌɨ van ndɨꞌɨ tyaꞌndya ndoo ndɨꞌɨ ndɨꞌɨ kava ndoo ndɨꞌɨ keta pañela ta pañela yukuan tyi takɨ́vɨ́ tyempu iyo loko viko iyo viko yukuan soledad katyi maa‑chi dieciocho chaꞌun uñi ndya yoo soledad. Vachi viko saku see vachi viko mayu viko sacramentu kaꞌa‑chi viko xindyau chio juliu yukuan ta xiko‑ra kava ndoo takuan pañela tyi kua kuu tutya nuu viko ndɨka uña kɨvɨ saꞌa‑ra viko yukuan kɨvɨ manuu chikutya nuñi tyiꞌyo ndutyi chachi‑ra kɨvɨ uu takuan‑ñi tyiꞌyo ndutyi chachi‑ra mañi cha kiyaꞌavi kuu ndutyi ta ndɨꞌɨ kɨvɨ uñi kɨvɨ kumi ta kɨvɨ uꞌun yukuan cha kuaꞌan‑ra nataka ñayɨvɨ kuaꞌa kuaꞌan‑ra chiꞌin tyuma kɨvɨ oko iñu kɨvɨ oko kumi chachi‑ra saꞌa‑ra tutya ta kɨvɨ oko uꞌun chiꞌi ndɨkɨ uu taꞌan vaca naꞌnu chaꞌñi‑ra ta kuu koꞌo ra chaꞌñi ra kuu mandoñi ndɨꞌɨ yukuan ta kuasakunu‑ra kɨtɨ yukuan ta vasu kɨꞌvɨ viko xindyau yoo juliu. Yukuan ta taꞌan kuiya vachi ta tuꞌun ta‑chi tyiñu kuaꞌa yoo sava yɨꞌɨ yoo febreru, marzu cha kanda chitu kuꞌu ta kua naityi yukuan ta kua kaꞌmi‑ra vachi savi tye tɨkɨ́vɨ́ tiempu kuu vatyi yoo juñiu‑ñi mayu cha vaꞌa vaꞌa loko chaꞌa savi yoo juñiu uchi juñu cha indɨꞌɨ‑ndi itachi yukuan tachi‑ndi itu nuñi tachi‑ndi ndutyi ndutyi kuiya tachi‑ndi ndutyi ndutyi kuaꞌa tachi‑ndi ndutyi ndutyi ndutyi spara kaꞌan maa‑chi ndutyi yukuan aya iyo ndutyi xiꞌyu iyo ndutyi kuichin iyo ndutyi yaꞌa mañi cha chachi ñiyɨvɨ yukuan ta ndɨꞌɨ yukuan cha yayu yatyin chitu‑ra chaꞌa itu ra iyo musu cha nañiꞌi‑ra vaꞌa itu cha indɨꞌɨ ichitu‑ra ta kuu viko nhindyau. Vatyi ñatuvi yuku takuñu kaa vityin ñaꞌa‑ñi maa yuku cha tyiꞌyo chaꞌa itu maa‑ñi ndyaꞌa maa‑ñi chiꞌin ndaꞌa‑ra styñu‑ra vityin indukoo yuku vityin ndukoo tandɨꞌɨ cha chatyiñu yukuan ta kuaꞌan‑chi ndɨꞌɨ yukuan ta kuana taꞌnu nɨñɨ yukuan na yaꞌa viko hindyau cha na ñiꞌi‑ra itu so vaꞌa tuu ña indɨꞌɨ saꞌa‑ra su ñavaꞌa‑ka itu cha idɨꞌɨ tun itɨvɨ indɨꞌɨ‑tun kunaa ta yukuan ta yuakoo ndixi‑tun yukuan ta kukɨꞌɨ‑ndi saꞌa‑chi saꞌa ñaꞌa ndixi tyiꞌi kaꞌan maa‑chi saꞌa ñaꞌa suvi ndɨxɨ saꞌa ñaꞌa xita ndɨxɨ soko tyi maa nuu‑ka kuu takuatyi kaꞌan maa‑chi iꞌya nuñi kuan ta nuñi ndyaa ta nuñi kuichin cha uu xiko‑ñi kɨvɨ chaꞌan ta chaꞌa‑tun ndixi cha iyo xita chaa <noise> kachi stiyɨkɨn iyo yɨkɨn iyo kuaꞌa yɨkɨn keta. Yukuan ta kuaꞌan‑chi ta nduku ndyaa vaꞌa yɨkɨn nduku ndyaa vaꞌa nɨñɨ takɨ́vɨ́ tyi ñasaꞌa‑chi takuñu vityin tyi makui koyo vityin ta natyiꞌi‑chi kaa ta vio takɨ́vɨ́ tyi ña koyo cha kaꞌan maa‑ndi iꞌya tyi saꞌa‑ndi itu ta nataꞌnu nɨñɨ suu chaꞌnu ndi ndikaa ñama <noise> ta naa suvaꞌa‑ndi nuu yaka katyi maa‑ndi ta kɨꞌvɨ tichi yaka yaka ta kuꞌva chata yaka kaꞌan maa‑ndi iin ndaꞌa yɨꞌɨ iin yɨkɨ <noise> oo iin ndaꞌa ndyaa iin too sukun iso kaa ndaꞌa uñi lata yaka chitu nɨñɨ mañi nɨñɨ naꞌnu nɨñɨ isa nɨñɨ itaꞌvi kuñi koyo‑chi ta yukuan kuaꞌan chachi‑ndi nɨɨ savi o kuaꞌan xiko‑ndi veꞌe‑ch ñiyɨvɨ xiko o sata soko tyi vachi tyi sakoyo maa‑chi ñatuu tuꞌun nuñi ikoyo ta ndɨꞌɨ yukuan vachi tuku tiempu nata‑chi‑ndi cha chaa yɨꞌɨ‑ka nɨñɨ chaꞌnu tya iin yɨkɨ‑ka xuu yaka. Oo iyo nuu yɨꞌɨ lata maꞌñu nuu sava‑ñi ta vee tuku‑chi tava sɨɨn‑ndi nɨñɨ chaꞌnu ta natyivaꞌa‑ndi sanduvaꞌa‑ndi yaka ta nandɨvɨ tuku nɨñɨ chaa vatyi cha kuu kutu maa yaka tyi iyo veꞌe‑chi iyo veꞌe xiñi‑chi saꞌa‑ndi veꞌe itya tyio ñatuu tyio ñayoo saꞌa veꞌe tyio maa veꞌe itya chikundyaa xiñi yaka <noise> naꞌa ta chuꞌñi‑ndi chii ndava chiin naꞌa yoꞌo kuꞌu kava‑ndi yoꞌo kuꞌu ñasuu clau kuu ñatuu clau vityin ta nakuatyiñu clau vityin nakuatyiñu lamina ta tyempu tyi ñatuvi mañi yoꞌo mañi cha kaku ndaꞌa maa ndyoo ta ñasuu cha kaku ndaꞌa ra‑ñiyɨ́vɨ́ kuu tyi cha kaku ndaꞌa ndyoo ta satyiñu‑ndi tyi takuan chaꞌa maa‑ra ta vityin tyi ina sama ndɨꞌɨ natyivaꞌa‑ndi yua ñandɨꞌɨ‑ka kachi‑ndi sakoyo‑ndi ta kuxiko tuku‑ndi inka chio inka ñuu inka nuu yatyin ndaa‑ndi ta kuxiko‑ndi oo chiꞌin kɨtɨ oo chiꞌin buru o chiꞌin mula vatyi ñandɨꞌɨ kachi‑ndi ta takuan‑ñi kuaꞌan‑ndi, aan iyo tuku. Nduvaꞌa kora ñachikuita maa tichi <noise> tyiñu nduvaꞌa kuraa nuu yɨꞌɨ tundoo nuu kuata‑chi ndutyi iyo nuu tyaꞌyu vatyi takɨvɨ tyi ndukunu maa kɨtɨ xaan tuu nuu maa kumi‑ndi maa kasɨ‑ndi kɨꞌvɨ chiu kɨꞌvɨ ndɨkɨ kɨꞌvɨ buru kachi‑tɨ tundoo, kachi‑tɨ tutyitya, vatyi mañi tyitya <noise> manzana tyitya peroon tyitya saꞌva kaꞌan maa‑chi tyitya menila tyitya lachiña tyitya <hesitation> kuaꞌa yukuan tyitya lɨkɨ mañi cha vaꞌa kuu ta yukuan nduku ndasɨ kuraa tyi ndukunu saana taꞌa‑ndi kuꞌun‑tɨ stɨvɨ‑tɨ kuꞌun‑tɨ tuñaꞌmi yutun naka‑chi chivu manduvaꞌa‑ka tuñami yutun tyi tɨvɨ ndundava ñaꞌmi aa nuu kua tuku iyo ndusuꞌu. Ku'un ti ka'ñi‑ndi ndusu'u chi'in ñu'u yɨtɨ a inya yu'u‑tɨ a indya ve'e‑tɨ kuakatya‑ndi tyi yukuan cha'an‑tɨ chastɨvɨ‑tɨ yutun ña'mi ña'mi kua'a ku'un kɨtɨ xan kɨtɨ kue'e choko nakachi‑tɨ ndɨ'ɨ tɨvɨ ñava'a‑ka ndu tuso'o ndu ndava ñatyi'o va'a‑ka yukuan kuu kua'a ndya‑ndi vityin tyi tandɨ'ɨ cha satyiñu yukuan ñi'i takuan kumi kora natyi'i‑ndi tundutyi natyi'i‑ndi tupele tañi kundya‑tun chamaya'a chiu kuanduku tuku‑ndi yo'o ku'u ta nakava chata kora tyi tañi maya'a chiu tañi maya'a kuchi vatyi kuchí tyi stɨvɨ loko‑tɨ yutun ndoo stɨvɨ loko‑tun xityin tutyitya tyi'ixityi‑tɨ ña'mi cha'a tutyitya ta chachi‑tɨ su tu ma‑yoo kumi <noise> yukuan cha‑ka'in ndañi tyi tandɨ'ɨ loñi ta marte nerku jueve vierne, sauru. Tandɨ'ɨ kɨvɨ ndɨka iñu kɨvɨ satyiñu <hesitation> dominku ra‑cha'nu kua'an‑ra iin ndominku veñu'u o kua'an‑ra ñuu ta iyo tyiñu soko tyi loñi cha kua'an tukuo nu tyiñu nandɨ'ɨ chakumañi nandɨ'ɨ kuanduku‑ra ñuu ta nachaa‑ra ñatu ku'va chikuita ma tyiñu tyi tandɨ'ɨ‑ñi ku'va ma iyo tyiñu tandɨ'ɨ‑ñi kua'a ma tandɨ'ɨ kɨvɨ ndɨka iñu kɨvɨ iin ra‑cha'nu ku'a tachi‑ra tu tutata‑ra tutyitya‑ra tundoo‑ra nu ña'a ku'a kua'an‑ra nu tyiñu‑ra ta nandye'e‑ra ka'ndɨ ora ityi yu'u yuku ta nandye'e‑ra ta sakuaña'a maa‑ra katyi‑chi sa'a‑ra chatuñi tyaan‑ra iñiñi ñayɨ́vɨ katyi‑ra nuu sa'a‑ra chikan‑ra tuka'nu iñi chii ndyoo tyi kuasatyiñu‑ra sutumañio ska'nu iñu chií tyi yukuan vityin nakote cha‑iyon vityin naka'in chi'un vatyi kumi va'un chií. nu kua'in sakuaña'un nuu kua'in ta nda'i ta cha'i ña ña'ñi ta'in na matau'vi kua'in kuasatyiñi nu tyiñí katyi‑ra ii iñi ñayɨ́vɨ kɨ'vɨ ora yukuan ta ta'vi ndyoo chiun stumañio keta va'i ityaan tuku vatyi iketa va'i chi'in ndatyiñi iketa va'i ta manaa iñu ndatyiñi sakuaña'un vatyi ndatyiñu maun kuu cha‑cha'un kachi kuu katyi‑ra takuan iyo ra‑cha'nu takɨ́vɨ ka'an‑ra chii ndyoo nu sukun ora sakuu‑ra ndyoo‑ra tyi yukuan ora chika ndye'e‑chi ta'i satyiñu‑ra ndye'e‑chi tañi kua'an‑ra tachi‑ra yutun tatan‑ra iyo tumanku‑ra nu kura‑ra kava‑ra nailu cha'a tatu vatyi ndɨ'vɨ nailu ta namakaa ndusu'u tu namakumi‑ra tyi ndɨkui nda'a‑tun ndɨkui cha ndyikoyo ndusu'u ka'ndya‑tɨ yukuan kumi‑ra kumi va'a‑ra tata‑ra yukuan ñatuu kua'a tatu iyo ku'a tandɨ'ɨ vitya vatyi yukuan takuan satyiñu‑ra ta kachi‑ra tyi takuan itya maa ndyoo ku'a tyi maa ndyoo isatyiñu‑ra. takuan satyiñu ndyoo ta takuan satyiñu se'e‑ra yukuan ta kuakuu va'a tumanku‑ra yukuan chaa kɨvɨ kua'an‑ra ve'e ñu'un suu‑ñi ita van naki'in‑ra ta natyi'i‑ra nu tumaku‑ra ñasakuita‑ra ndyava'a‑ñi nakutyaa‑ra tyi nandye'e ndyoo katyi‑ra ta suñi ita van ta tya'yu‑chi ta suñi ta nakakin‑ra cha'a yutun tata‑ra ñasakuita‑ra ndyava'a‑ñi ñasakuita‑ra tichi kava tichi nakatyi maa‑yo kɨ'ɨ xi'naka‑tun nu tumanku‑ra kɨ'ɨ xi'naka‑tun nu tatan‑ra tukua‑ra nandɨ'ɨ yutun iyo maa chakuatya'yu cha sananu‑ra cha'a‑tun vatyi suñi maa ita kuu abono cha‑kuaku'a tundye iñi ta kuakuu va'a tumanku‑ra kuaka'nu tuku‑ra nuu‑tun tyi namakua'nu ndo makua'nu ndo‑tun makua'nu loo‑tun katyi maa ñuu na kuu kutya‑tun ta kutya sokó‑tun tyi ku'aka‑tun chɨtɨ tu namaka'ndɨ kuakua'nu loo‑tun kua'nu loo‑tun kuakuu loo‑tun ta makundyee‑tun kiso‑tun. chɨtɨ naku tumanku naku tukua naku tundyika tandɨ'ɨ ma yutun tata satatan‑ra chii‑tun tyi chito maa ra‑cha'nu yukuan kuu cha sa'a‑ra ndɨ'ɨ nakuu yukuan ñacha'a tun chɨtɨ katyi maa ñɨvɨ cha'nu takɨ́vɨ tyi iyo yutun yɨɨ iyo yutun sɨ'ɨ yutun sɨ'ɨ yatyi cha'a‑tun chɨtɨ ta yutun yɨɨ ñacha'a‑tun ndatu‑ra iin kuia ndatu‑ra uu kuiya ta takuan sa'a maa‑ra tyempu kɨvɨ vachi pascua katyi‑chi ki'in‑ra acha ta kuaka'ndya‑ra chii‑tun sutyi xi'na‑ka ketakaa xi'na‑ra yuu nu‑tun kua'a yuu ketakaa‑ra kɨvɨ <noise> navida <noise> katyi maa‑chi kukui'in‑ra chɨtɨ tuyucha ta ketaka su'a‑ra nuu‑tun naku ñacha'a‑tun ñacha'a‑tun ta ki'in‑ra acha ta kuaka'ndya‑ra vityin ka'ndye chiun tyi ña'ñi cha'un ña'ñi cha'un <noise> chɨtɨ ña'ñi cha'un <noise> yutun suchan kuu vityin tyi ku'un kunaun kukayun katyi‑ra kayun katyi‑ra yukuan ndyaa iin ku'a chii‑yo tyi. takuu nu iin infuernu kuu tyi kuatyi'i‑ra yutun tata tyi suchan‑tun ñava'a‑tun ta takuan kuu‑yo tu suchan‑yo tyi ñava'a‑yo su ku'un‑yo nu ñava'a ku'un‑yo lifernu kukayu‑yo tyi maa‑yo ñava'a ma ñasatyiñu yukuan takuan ka'an cha'nu ñiyɨ́vɨ vasu ñachito ka'vi‑ra o ñichito chiñí‑ra sa'an sutyi va'a cha‑ka'an‑ra tyi satatan‑ra yutun tata‑ra ta kumi‑ra ta kumí chiun ta takuan kuñi kachi nuu ta tyi takuan kumi chiun ta ña'ñi cha'un ta vityin tyi ikuu tyi kukayun katyi‑ra soko tyi ka'an ñima‑ra sayu'u‑ra tun ki'in‑ra acha ta chakuun‑ra chata‑tun chatatun cha cha'ndya‑ra sa'a‑ra inka kuia chanaku'a‑tun chɨtɨ naku tumanku naku tutyityi naku tundyika tukuaa tukuaiya tandɨ'ɨ ma chanaku'a‑tun chɨtɨ tyi yutun chiñi so'o‑tun tandɨ'ɨ yutun tata chiñi so'o tandɨ'ɨ chachíñi so'o nda tu masayu'u‑ra suñi ta kaa‑tun suñi cha‑sa'a‑tun sa'a‑tun ta takuan kaa sa'a ra‑cha'nu. Yukuan tuku yo'o ku'u van tyi kua'a xan nu va'a yo'o ku'u yo'o ku'u tyi takɨ́vɨ ñatu ve'e va'a ñatuvi cha ka'an‑chi chi'in clau chi'in kaa chi'in chasatɨɨn‑yo stañu ka'an maa‑chi mañi yo'o ku'u sa'a‑ra ve'e itya va'a ve'e itya ve'e uña sɨ'ɨn sa'a‑ra uña sɨ'ɨn ve'e kutya sa'a‑ra tulu xiñi ve'e ta kaa ve'e uu pisu kaa nuña tichi ve'e nu ñu'u kixi‑ra sɨkɨ iyo nu kɨ'ɨ va'a ndatyiñu‑ra chamatyi soko tyi mañi yo'o ku'u mañi yutun kuu ndava‑ra yutun kuu chaku'ú yukuan ta nu kua'an‑ka ityi nuu ta kicha inasa'a‑ra ve'e <noise> ndya'yu <noise> chi'in suuñi yo'o ku'u ta suñi na'a <noise> chañi‑ra tɨ'ɨn tɨ'ɨn‑ñi chañi‑ra yutun cha'a ve'e katyi maa‑chi ta tyi'i‑ra yuu yuu li'i yuu li'i tyi'i‑ra ta tyi'i‑ra ndya'yu tyi'i‑ra ndya'yu tyi'i‑ra. iin iso chakunu cha'a ve'e <noise> va'a iyo ve'e‑ra ve'e itya ta sa'a tuku‑ra ve'e tyiyo iin‑ñi ku'va ta va'a‑ka ve'e tyiyo tyi <noise> ñatu loko nu nuña tyi va'a‑ka tyi iyo inka pisu sɨkɨ sa'a‑ra xiñi ve'e ka'an maa‑chi yukuan ta <noise> ve'e nakanda‑ra nduku‑ka iñi‑ra ityi nuu inakutu'va‑ra tava‑ra ndo'o inakutu'va‑ra sakaa‑ra ve'e yukuan ta kicha manuu manuu kicha'a‑ra sa'a‑ra ñatu plomo chi'in bateria sa'a‑ra chu'ñi‑ra yu'va sava sava bateria ta kan‑ra <noise> ta yukuan kuu plomo‑ra ta skaa‑ra ve'e ve'e ndo'o ndɨ'ɨ yukuan takuan kua'an‑ra kua'an‑ra tyaa‑ra yu'va nandɨ'ɨ keta cha kuacha nu kundya yuve'e takuñu kuu ve'e va'a vityin cadena katyi‑chi ñasu cadena kuu sando ndɨka'an‑ra kua'an‑ra kuatuchi‑ra yutun tutɨtɨ. o tu ndyika yɨyɨ ka'an maa‑ndi o tu yɨ'yɨ maa kava maa ama‑tun ta kuatyi'i‑ra yu'u nu kuu yuve'e ta kua'an tu‑ra sɨkɨ nu kuu ventana yukuan ta kua'an‑ra yukuan ta ndɨ'ɨ chinu ta ku'un‑ra kutuchi‑ra cha‑ka'an‑chi chakuu tixiñi chi'in acha tuku ki'in‑ra acha ta kua'an‑ra kuanduku‑ra tuyucha tuyɨtɨ ma yutun kuu tiyɨ‑tɨ va'a kava va'a ma ama‑tun ta ndukundya xiñi yukuan ta chandɨ'ɨ kandya ndava‑ra cha'ndya‑ra tii ku'u tuxtyoko tuviu ka'an maa‑ndi a tuu ka'an‑chi tutyoko namá ta kua'an‑ra ndaa‑ra ta ka'an‑ra amigu‑ra kuka'an‑ra chii‑ra kunduku‑ndo tya nda'a itya tyi kuñi ndai ve'i ja yo'o yu'u tuku koo kɨvɨ sa'a ndaa‑ndo ve'e‑ndo ku'un tumai kee‑ra ta kuanduku‑ra ñayɨvɨ tandɨ'ɨ amigu‑ra ñɨvɨ nakoto maa‑ra conocidu‑ra ka'nu ve'e tya nuu uña uchi‑ra cha'un‑ra kunduku‑ra chi'in nu soko‑ra <noise> ta kuandyaka‑ra. amigu va'a mai tu kaka ma yutun ndava yukuan ta kua'an‑ra chio ku'u yukuan ta kua'an‑ra tyaa‑ra tyiyo yukuan ta keta ra‑yukuan tuku takuañi tuku sa'a tuku‑ra kuuon tyi kundukun na'i ja kee inka tuku‑ra kua'an tuku‑ra tu'undye nu ta'an‑ñi kuu tyindyee iin‑yo chii ta'an‑yo katyi maa‑chi yukuan iyo ta'vi tyindyee‑yo kundya iin nuu‑yo vatyi maa ndyoo tyaa ku'va kundya iin nuu‑yo cha nuu makoo ndyava'a‑ñi iñi‑yo ta'an‑yo iin nuu‑ka satyiñu‑chi takɨ́vɨ ta vityin tyi sama indu vityin tyi mañi ve'e va'a mañi xu'un mañi ta sa'a‑ra <noise> kua'a cha‑va'a kua'a iyo sa'a tuku‑ra ono‑ra nu tyi'o paan sotyi ta'an maa‑ra iyo ono‑ra kɨvɨ viko hnndyau sa'a‑ra paan kee‑ra kɨvɨ viko ndɨyɨ sa'a‑ra paan iyo ono‑ra kua'a familia so sa'a‑ra nuu uu ta'an yarova ka'an maa‑chi. Uu uñi taꞌan arova iin kuaꞌa familia ñiyɨvɨ nuu‑ñi ñiyɨvɨ iin pareja‑ñi vasu sava arova kachi‑ra ñakuaꞌa ta yukuan aan kɨ́vɨ́ tatu‑ra tuu‑ka tyiñu ichikuita‑ra loꞌo chiꞌin tyiñu indɨꞌɨ tyiñu indɨꞌɨ kuaꞌan tuku‑ra taan kuanduku‑ra tyoo kuanduku‑ra tyityi kuanduku‑ra isu kuanduku‑ra paloma chaꞌa kuꞌu kachi‑ra chiꞌin ñiyɨvɨ kuu‑ra kee‑ra familia‑ra takɨvɨ soko tyi vityin tyi ñakuu‑ka takuan vityin chandɨꞌɨ kui iyo ñiyɨvɨ kumi keta permisu ta kuꞌu‑ra na maketa permisu tyi saꞌa multa <noise> seguridad cha iyo seguridad ta nuu kuaꞌa‑ra ñiꞌi‑ra cha kaꞌa‑chi vasu yuva iyo yuva kaxin iyo yuva yɨꞌyɨ katyi maa‑chi kachio kɨ́vɨ́ viko savi. Iyo yuva natun ta ixin yuva nuu tyeꞌe ita valla kaꞌa‑chi yɨkɨn yutya chachi chiin familia‑ra vatyi tachi‑ra tyi iyo tachi vaꞌa‑ra iyo malusun suu vaꞌa‑chi vasu nuu stayaꞌa vasu nuu tɨñɨ chachi ñiyɨvɨ kuu‑ra chiꞌi‑ra ñasɨꞌɨ‑ra seꞌe‑ra vatyi cha induku‑ra malusun cha induku‑ra nduva yaꞌa cha induku‑ra nduva numa cha induku‑ra cha ndya vaꞌa nuu taveꞌe tuku nuu kuñi ñuꞌun vaꞌa ñuꞌun tachi‑ra tunduva koo nduva chachi‑ra chiꞌin familia‑ra suuñi chachi‑chi tɨñɨɨ ta suñi chee‑chi chiꞌin xaꞌla‑chi saꞌa‑chi yaꞌa suñi chee‑chi chiꞌin ndutyi yukuan kuu cha iyo ñayɨvɨ tiempu. Chaꞌnu yukuan kuu ñaꞌñi kumañi maa ta ñatu kɨvɨ tatu ra ra‑satyiñu tyi tandɨꞌɨ‑ñi kɨvɨ kuaꞌan‑ra tandɨꞌɨ‑ñi kɨvɨ nduku‑ra takuan tuku ñaꞌa ndya suchan ñaꞌa tyi ndyaa‑chi ndyiko‑chi ndɨꞌɨ ndyiko‑chi tɨꞌvɨ‑chi ndɨꞌɨ tɨꞌvɨ‑chi kua tyiso‑chi ndutyi tyiso‑chi ndyayu tyiso‑chi nakatya‑chi soo seꞌe‑chi soo yɨɨ‑chi soo tyi styiñu‑ra ityan iin tuku soo kuñi‑ra kuꞌu‑ra ñasuu suñi soo tyaꞌan kuꞌu‑ra ta kusatyiñu‑ra vatyi sɨɨ kuñi ñaꞌa tu satyiñu rayɨɨ ta sɨɨ kuñi rayɨɨ tu satyiñu ñaꞌa iin nuu satyiñu‑chi inuu kachi‑chi inuu kundya‑chi vatyi takuan ityaa maa ndyoo kuaꞌa maa ndyoo itya kuaꞌa o inuu yukuan kuu cha vachi tuꞌun chaꞌnu tyempu vatyi tandɨꞌɨ kui cha iyo ñayɨ́vɨ́ ta chachi ra‑chaꞌnu tandɨꞌɨ kui cha iyo ñayɨ́vɨ́ ta mañi cha vaꞌa kuu so tu nduku‑yo vatyi cha chachi maa‑chi nuu‑ya iyo yuva saa. Iyo yuva sikutun iyo yuva chiiyu kaꞌa‑chi iyo yuva <hesitation> yuva vichin kata katyi‑chi mañi cha vaꞌa kuu tuku‑chi soo saa asɨɨn maa ñiyɨvɨ ñaꞌa tu ña sa aa ñakuu saa asɨn ñakuvi tandɨꞌɨ mañi cha ñavaꞌa kuu kuñi ta ñakuu saa asɨɨn‑chi ta vityin isama loko ñayɨ́vɨ́ mañi cha xaꞌan mañi xaꞌan indukoo loko kueꞌe indukoo loko tyi ñasuu‑ka cha ikaku ndaꞌa ndyoo kuu tyi cha ikaaku ndaꞌa ra ñayɨ́vɨ́ kuu takuñu ndɨvɨ makina katyi‑chi xaan loko maa xaꞌan kuu tyi maa alimentu chachi‑tɨ maa cha vaꞌa chachi‑tɨ ta tɨkɨ́vɨ́ tyi ñatuu tuꞌun van nuñi chachi‑tɨ kuꞌu chachi‑tɨ nuu ndyaꞌayu kuaꞌan‑tɨ andya iyo kɨtɨ xaan iyo cha kaku ndaꞌa maa ndyoo yukuan chachi‑tɨ ndɨvɨ ranchu katyi‑chi ta vityin tyi natuu‑ka tuꞌun yukuan. Cha kuñi sandoo‑chi kuñi sanaa‑chi soko tyi ñavaꞌa yukuan kuu cha kaꞌnu kuu cha ikuu ndyoo tyi vaꞌa‑ka cha ikuu maa ndaꞌa cha ikaku ndyaꞌa ndyoo cha ichaꞌa maa ndyoo kachi‑yo cha itya maa ndyoo yuꞌu‑yo yukuan cha ma naa iñi‑yo kuñi‑chi vatyi yukuan maa sakuna‑yo cha ikaꞌan ndyoo sutu mañi‑yo ra ndyaa nuu sukun sotyi ndyoo ndya nu sukun tyi maa‑ra saꞌa tyandaꞌa‑ra savi tyandaꞌa‑ra tyempu kuu kuaꞌa chɨtɨ yutun nakuu itu sacuaꞌna‑ra tyaa‑ra chɨtɨ chata ndyeꞌe tyi minuu nuñi tyiꞌi yuꞌu yavi uꞌun taꞌan nuñi itantan ta ñasuu minuu tyi minuu niñi nakuaꞌa‑chi ta takuan kuu tyi yukuan cha iin sɨtyin itu katyi maa ii uꞌun taꞌa chitu nuñi ikɨꞌvɨ naa ikaꞌa‑ndɨ itaꞌdɨ kumi taꞌan ña ikaꞌa‑ndi kaꞌa‑ndɨ uñi taꞌan soko maa ndyoo tti kua kuaꞌa‑ra uñi taꞌa chɨtɨ nuñi ii kaꞌa‑ndi soko nduu maa uꞌun taꞌan nɨñɨ tyi. Koo yutun kuakiso uvi nɨñɨ nakiso uu‑tun uta'an tuñama cha uta'an uu uu chakumi tan ta uu‑ka van chaketa iñu ta'an sanakuña‑ra chɨtɨ sanakuña‑ra chakachi‑yo nakua'nu‑ka‑chi <hesitation> ta takua kuñi so'o‑ndo tyi takuan kuu kuñi‑chi nakañi iñi‑yo tu'un‑ra kuentu‑ra tyi ka'nu cha‑sa'a‑ra cho ka'nu cha‑cha'a‑ra kachio ta maa‑yo ñakutu'va nuu‑ra sutyi minu ndyoo ndya nusuku tyi ka'nu cha kuu‑ra ka'nu cha kuu‑ra tyi tu yoo tyi mañi'i‑yo ku'a sa'a‑yo kua chakuana cha ñava'a ñakan'dɨ iti iyo tuku ra‑kuxan ra‑ñayɨ́vɨ hijole ñava'a ñaka'ndɨ va'a iti ja kua'a xan naa kua'a xaan kunakuayɨ tuku‑yo su kuanaka'ndɨ‑tun soko maketa inuuka‑tun lo'o‑tun itu kuayɨ katyi maa‑chi soko tyi maa ndyoo tyi kuasanduu inuu‑ra tun ante‑ka kɨ'vɨ yutun kɨ'vɨ nuu soko chinu kua'an yutun cha‑kuu uu ndoyo vatyi maa ndyoo sanakua'nu‑tun. Maa ndyoo sakua'nu stun maa ndyoo naku'un‑tun iin‑ñi kɨvɨ kuakoo ndixi‑tun iin‑ñi kɨvɨ kuachaa yoko‑tun ta tɨɨn isa‑tun ta koo ndixi yukuan kuu cha va'a loko chakuu historia takɨ́vɨ yukuan cha va'a loko cha‑ka'an ñɨvɨ cha'nu <noise> soko tyi minu maa‑yo ñatyaso'o ta ñatya xiñi kuñi‑chi tyaa‑yo xiñi‑yo ta kuñu sa'a ñɨvɨ cha'nu cha nuu masanao kostumbre‑yo kuñi‑chi tyi minu ndyoo ndya nusukun kɨ'ɨ nuu‑yo vatyi minu‑ra kuu ra‑cha'a chakachi‑yo ta minu‑ra kuu ra‑cha'a chakuatyiñu‑yo minu‑ra kuu ra‑kumi chio naku nu tyiñu‑yo ta nu kua'an‑yo su nu ñaa‑ka nu kua'an‑yo asu ndyava'a‑ñi ityi ndyava'a‑ñi andya kuu nu kua'an maa‑yo viaje andya nu kua'an‑yo ndyaa‑ra kumi‑ra chio yukuan sakuña‑ra chɨtɨ ta sakua'nu‑ra yukuan kuu historia cha'nu kuu cha‑chiñiso'o cha‑sa'a ñɨvɨ tyempu ta vityin tyi sama kuu soko cha kua'an chata‑chi yukuan kuu cha‑ka'an‑chi tyi ta'an maa‑chi masana iñi‑yo kostumpri cha'nu. Vatyi cha va'a ikuu kostumbri cha'nu tyi iyo loko chakachio iyo loko cha‑ka'in ndañi‑ka pañela jan ndoo jan ñi'i kua'a kuu asuka ñi'i ku'a kuu tandɨ'ɨ cha vachi tienta tyi fabrica makui quimico kuu tya'an ña‑iyo ndoo chi'in ñu'ú satyiñu‑chi chi'in gasolina chi'in gas inka nuu gas sa'a‑chi vatyi ndukú ñakumañi nduku chii ma tiempu va'a‑ka chachi xita nuu tyi'o nuu nduku ta va'a‑ka chachi ndyayu tyi'o sa'a nduku va'a‑ka chachi ndyayu kuñu nasatyi'o ña'a va'a‑ka ndyaa xiko nachanaa‑chi xiko cha asɨɨn‑chi ta kaa tyi ñi'i ku'a yukuan ñata'an‑chi sa'ana‑yo kostumpre tyi ra‑cha'nu takɨ́vɨ tyi kumi‑ra ku'u‑ra cha cha'a ndyoo chii‑ra makutu stɨvɨ‑ra iso kundyee maa‑ra kutu‑ra iyo nuu uñi taria ku'u‑ra kutu‑ra iin taria‑ñi ndo maa tuku. Kundya maa ma inka kuiya yukuan kuaketa ndúku ñasanaa‑ra chii‑tun ta kuenda ka'nu ta nasanaa‑ra nasana‑yo kutuo iin kua'an‑ñi kutuo inka kuiya ñatuu‑ka chio ñatu‑ka ñɨvɨ kiso ñi‑ndúku ñatu‑ka ñi nu kuki'un ñii yutun tu kuñu yutun ndɨ'ɨ‑yo yukuan ñava'a ta'an‑chi kumio ta'an‑chi kundya va'a koo xiñi‑yo kuñi‑chi vatyi takuan kuu sa'a ñɨvɨ cha'nu yukuan kuu takuan vachi tu'un cha‑kuu tyempu ka'an‑yu uu ta'an tu'un cha‑kuu tyempu tyi chava'a tuku kuiye nakatyio yukuan kuu ka'in ta tu'un cha vityin tyi uu ta'an‑ñi tu'un tyi yukuan takuan kuu kundaa‑ka iñi cha‑kuu tyempu tyi va'a‑ka ndɨvɨ iyo maa ndɨvɨ maa ve'e ndɨvɨ va'a ndɨvɨ ranchu ka'ñi‑yo ta kachio asɨɨn kalu‑tɨ tyi ndɨvɨ va'a ndɨvɨ ranchu kuu ta vityin iyo ndɨvɨ ranchu katyi‑chi ñasu‑ka ndɨvɨ ranchu kuu tyi lɨ'yɨ li'i suu‑ñi lɨ'yɨ li'i ndɨvɨ ndɨvɨ makina katyi maa‑yo ñuu. Ta naki'in‑chi ta sakua'nu‑chi ta nduu‑tɨ ndɨvɨ ranchu ña‑iin ku'va kuu yukuan kuu cha <noise> ka'in uu ta'an tu'un chii‑ndo <noise> yukuan. <noise>